Haidu tu gwa baro wotsaman sosai, arani dum valete aanda ko awan teri, ko dunia awan teri, boh dum mani, boh lay man boh, dum wadete kullum ahibinan ghani mebek kosa, besha kosa affaim, dimmi dimbaifwa dun nanadum.